ס'איז דא טייען וואס זענען- ס'איז דא <hesitation> אלע מינע אזוי ווי טעם'ען, די חילוק צווישן יעדע טיי איז די טעם, ס'איז דא טיי וואס ס'האט קאפין און ס'איז דא טיי וואס האבן נישט קאפין, און ס'איז די חילוק איז די טעם און ווי אזוי מ'מאכט עס.